Gne magnano saosy curry zay sy raha sarotra avao an'izy io magnano saosy ne tomate izy ame tongolo eky anao la masaky sara igny da arosaky amin'izay e <hesitation> épice afangarongaronao sara ampandevezinao eo eky izy roy minitry dimy minitry folo minitry lafa hitanao mifangaro sara arotsakinao ao amin'izay e fangarone sakafo hafa, hena, légume, mety aby.